Aan ujut urooŋ buroŋi inja ufaak aan bamusut aloob makojiyé naaw. Mara nujahé mémé duniyee, aw umun nékaan waaf wajajaak bun bugaan, gucé bugubo guléét néñoow waaf wajajakmé, bugo goomé gacaminti mé, bugo béloob gubuuj, gacaméni mé guloob gusaal. Minosiin maan ukané hani jajaak, gacaminti mé go bébuuj. Yo écilmé aan ujuut urooŋ buroŋi jaraam ufaak aan balobut koji naaw.